اكتر حاجه بحب اسمع منها الاخبار هي طبعا يعني لو خيروني بين الجريده بقي والحاجات التانيه طبعا هختار مواقع التواصل الاجتماعي لأن دايما اااا الفيس بوك بقي والانستجرام و الواتس اب بقي كل الحاجات ديه بيكون عليها المعلومات اااا طبعا أولهم نشره الاخبار واخبارك اليوم طبعا الحاجات دي كلها بتكون ملمه اكتر بالعلمومات عن الجريدة